Lua kule kukutemia, wairima ya- ndukutemie kwafunga, kwafunga na- na kitambaa haghire haghire kutema kwairima irughia hirunda mri- indu urafonu unikia ndukutenyi. Mri khole kukuthavei kwa sarufi kole- kole huwa kwa handu wamaringo hovaa mnduwa kurafuni nihandu kukutemie uwikie iphunya ifunga na kitambaa kuraghenda bistali kanaa. <hesitation> Vichimndu ngethila langana lala takwua nitherie mrua kwairima handua hatamu makondelaa. Makondela mwaghire mndu mweghirema konde ukakutema kwaivikia au kule kuwichia nkule kuondoe ule mrioke nyuma. Nathi kwa vikia kole ughure mringa kwakitalamu mira ukachuka ukam- ukamukutema nashigwahu uwichiora funde mreo uwikie ufunga miraa uku naiva mndu waeka kanu weka kathini naivam